Mebjpj dj mobckc bea abcdze fjfjjfjw etwa moho ehyia kyjn dj mobckc ahchobea hc yj fjw na m'aka da hc anadwe fa kortsee. Siantsir nye dj, hc dze wcbjgye me sika na mbom bea Nyame na wcayj no, obiara renngye me sika wc hc. Afei so mfonyin a mobotum etwitwa dj cyj nsu, mbowa, na nhyiren fjfjjfjw nyina mobotum dze ato mo "phone" do.